Sakafo mampitombo hery, maromaro. Ohatra amin'izegny hena. Na henana laoko na henan'akoho, na henan'aomby mampitombo, mampitombo hery fia- mampitombo hery aby. Avake koa hery ka légume. Légume maro karazagny be regny mampitombo hery. Ave mbola agnisan'ny mampitombo hery koa soja ohatra. Regny mampitombo hery. Tsaramaso na zarikô hoy zahay, mety tsara- regny mampitombo hery ampy jiaby zegny.